Fejirde ɓangal am kam, mi yiɗi ngal wona ɓangal ngal saɗa, ɓangal ngal saɗa ngal ɗum warata ceede ɗuuɗɗe, ɓangal ngal koo moye to wari bangal ngal hoota e haari nder seyo.